Eh, de cameyon tepitzin, tehoun neco tiguixmateh quemeh yon- yontahte quemeh cone motlatlia ahciete, ahciete quivica. cameyon, <hesitation> canah quiemah, noyehque, yetlah quichiua, quipia. que ticcovisqueh para nehnemes, tictloliliah, lo qui tlen cameyon. quinecetaroua Cameyon quivica iyuntahoun, ticpohpohou para ma nesi cuacualtzin. machipuauac cuali iyeh, amo matlohtlolo pa noyihqui oc itlehcu. yipa cameyon, pos cuali o aves, noihqui, mo itlah quichiua cameyon. quipia que ticovisqueh, qui tecovisque para cameyon nehnemes. tlolisqueh lo que tlen quinecetaroua tlo nochtin otiquihitac. cameyon cualtzetzen quiemah, merouac cualtzitzin, pero noyihque. queneque, matiquimacacon lo que tlen nesore, lo que tlen. quinecetaroua cameyon porque afuerza cameyon tlamo titlicovisqueh, tlamo tlen chivilisqueh, nochi inun yeh tla, yeh tla. quipasaroua tla canah tiesca tlon tla poc, matihcovican tiesca Tlo canah acmo quipoloua canah ietlah tlo de lonte matcovican. nochi inun, quipia que ticovisqueh, tlacovisqueh para cameyon. nehnemes tlocamo, amo nehnemes cameyon, amo techvicas cuando. tehuan ticnequisqueh Oc cuale cameyon yancuic, amo tlin quichiua pero cuh canah. quiemah, yetlah qui, yetlah, yetlah quipasuros cameyon. quipia quetictlacovisqueh, para noyihqui nehnemes, tlocamo. aco uili nehnemes porque tlo, quipoloua yuntas, quipoloua, eh. la mejor quiemeh ah, quiemeh ahciete, quipolouah lo que tlen. quinecetaroua mattlacovican para noyihque cameyon tichvicas.